Ave si estu me vien mejol ala cabeça: pos la quitarra, el pianu, el violín, la frauta, la trompeta, la batería, el sassofón, el cordión, el baxu, el crarineti, el trompón, l'arpa, el banjo, el silofonu, l'ukelele, el tamboril, las castañuelas, la caxa, la bandurria, la ú, la trompa, la vigüela, la çambomba, el panderu, la pandereta, la turuta, la gaita, la sonora, el quitarrón,...